तन त मेर जु यात्रा म जु छन एक घण्टा या डेड घण्टा होलु जु डेली की छ। तै थै अगर हम गुणा करी द्योला और जमा करी तैं देखला तो एक दिन में एक डेढ दिन कु बनणू लू पूरू।